<hesitation> ówó ba kpalí íkle ni bàánk yáá bàánk lɔ ɔku ma bàá ɖɔ́ɖɔ̀ ítɛ si ɛɖi ba kpalí ni bàánk bo kpòkpli ítɛ si aɖu. kayi ù mlawɛ, à nàá zifè ɖè kele búá ká bù nyo, ba kpalíà ní uni ɖi bù bàni ókpókpli ísùgá le màaké síì aɖu bo kpókpli ègà fe si ka ùŋle, ùú jɔ ùŋle ú nàá ɖe úni <hesitation> bà sí ìgbè kɔà ú nà zó to, ú nà zó to, ú nà tó nì ébi màaké zo nɔ̀lɔ ébile nyòo kóŋ bo bo bu nɔsi màaké ka ùŋle èé fenè ègà nɔ̀lɔ àkpé zà blɛ̀ɛ i lazà, iku màa nàáa po nɔ̀lɔ yá á ka ùŋle èé fenè ú nà zóto ìgbè wèe ú no to èéè, kɔsì ɖázà ú nà zóto èéè <hesitation> ukáìkukù ú nòo to èéè úni ú nà zó to nì níìku maké zo nɔ̀lɔ màawu kayi <hesitation> ù ta, ùú banìi ù to wuléè, Ka ù ne fènètè ú nàá zí fènè elí ɛɖí iku maké ba kpalí ni bàánk blɛ̀ɛ sèsíì. <hesitation>